<hesitation> أتمنى أجدر أتكلم مع الحيوانت أتخيل بتعرف شو بيفكر فيه هالجط والكلب أو حتى الطيور، هذا بيكون شي مميز جدًا، اللغات الأجنبية ممكن نتعلمها مع الوجت لكن فهم لغة الحيوانات شي نادر، وبيفتح لك عوالم جديدة تمامًا للتواصل مع الطبيعة والكائنات اللي حولنا.